Eri somesya abana nerikwamakwamania emisingyi eye kanisa

Omwibugha ndeke, omwi mbalha ndeke, nomwa mikolere emibuya

Nangalya ebyalya ngesyo nyinyi ebighuma amatooke emihogo erihere ne eh amaya nebindi byalya binene

Erisagha erisighalira abandi bandu besyandwalha esyathulwere

Obuthuku bunene thwabi bughunzira okwa byathukasamalira

Erisyoya omwa sabuni, nomo maghetse awahenirye ndeke, nerisigholholha syabiryuma.

Ekyisomo omwa kyipindi kyaghe kyikaletha engulhakulhana omwa bandu imwo muli eriminya ekyibi nekyibuya nerihaliha obwenge eriha abandu bomo mwirima.

Lyamalethe obusama omo bandu kandi lyama leka abandi ibaya lumba nerithamira

Bukaleka ithuthasasurira abana esyasente oku mathendekero

Erithehera okubithehero ebihenirye, kandi nerithehera omu kipido ekyihenirye

Erithibitha kutsibu erikolesya esyasimu iba nemuvuga erinywa obwabu

Eriramukya abandu omwabulhambu bwethu erikolha emibiri omwabulhambu bwethu hawuma kandi nerighanyirana thwamasoberania omwamalhambo wethu

Abasomire bakathunga emibiri kandi ibakulhakulhania ekyipindi

Ingalima kandi inatsumbira na bana

Erikolerahaghuma nabathaka

Ghukalengekenaya wuthi omumbesa oyo awithe emitse mibi syalyowa ababuthi biwe Shalyowa abakulhu kandi syalighendera okwa byabakulhu bakamubwira

Sibalithunga ebyalya, sobali thunga esya sente nabandi sibalibathwalha okwa mathambiriro.

ebibawathikya omwibyahu byabu

Obunakwa bukaleka iwabya isawakathoka eririha ekisomo ekyomwana ekindi iwabya isiwangathoka erighulha ebitabo ebyomwana erisomeramoo

Ukaghenda okwa hosi neryo abathahwa iba kupima iba minyerera ekyi kakulhuma nga nikyi, neryo kandi babiri kyibana iba kuha obu balya

Erilaba omwikanirania

Erighanyira omunyani owamakukola nabi kikaletha obunyani nolhwanzo okwinye babiri

Erimuwathikya okwamibiri eyanzire

Bakeghesaya amaka eryanzana nemibere bangihaho obutabanguko omwa maka kandi nerilethaho olhwanzo omwa maka.

Yikabahere yikahereraya emibiri eyerisomesya abalimi.

Omughulhu naghunza ekisomo kyaghe munatsema kutsibo

Binemuha abandu obweghesibwa okwa mibere eyeriyikolera kandi bunemubaha obuwathikya nentandikwa eyeritsuka emibiri mthina muthina

Kyabirileka abana ibakulhakulhana kandi ibatha nesya sente.

Eriyirinda esya ndwalha esyangasa busana noburofu.

Batholere ibasuba omu amathendekero ibabiri butha kandi iba soma kutsibu

Sana nerilethaho obughuma obukaletha engulakulana

Abambesa bakaghesibawa emibere eyeringiriryamu aka sente isikukyiri erilindirira oko ghundi mundu

Kyikaletha amaha neriminya obukoni obuwangabya iwabirithunga kandi iwathoka eriburwanisya omu buthuku obuhikire

Eriteya ebyalya ghutholere iwatsumbabyo ndeke kandi ibyabirisya iwakunigirabyo ndeke

Erithunga obuthuku nabana neryo ithwabasomesya okwa buhangwa bwethu.

Erilethaho obuholho ahakathikathi kethu omwa malhambo kandi nengulhakulhana.

Thukasyowaya obulikyiro neri sigora.

Bathunga emyatsi kwerilhaba okwa binimba kandi ibasathathunga emyatsi erilhaba omwa malhamiryo kandi nerilhaba okwa bambembethya abe bipindi

Kyikaleta obuholho, enkulakulana nerikolhera haghuma omo malambo wethu haghuma na bakalani bethu.

Habwa erilinda obughuma no buholho

Ngasaba na bana bayi

Kyikawathikaya omwembembethya eriminya ebitsibu, ebyabandu biwe nebistibu ebirimwakipindi kyiwe Kandi ngokwangabihamo

Erithwikalya nabi omwa syangumbaghali esyathukaghendamu, obutandwa, omo syonzira esyathukalhabamu.

Wukawoyashu omwamaghetse nesabuni Kandi iwasibika ahahenirye

Sikawathikaya abakali eriyihimba omu maka wabo

Abandu omubulhambu bwethu bakalengekanaya abiribya mutswatswa

Ngayalima nerighenda okwa syakanisa.

Erisaba ekiyanyiru wamabya iwabirisobya okwamughenzi wawu kandi nerighanyirana

Abana mubaleka amasukuru. Kukiramuno abo obusika mubathahibwa nabo obojo mubathahya.

Akalya esombe ne syondakala ne bihimba